केन्या म बहुत प्रचलित मन रहथे। वहा के लोग मन संयोग म काम करथे। अपन व्यापार करथे अउ यहा के लोग मन काम म राखथे। जेकर पास सब दस्तावेज होथे ओहि मन ल काम म राखथे।